Ngaye mwene ondina o alalama hahi pendulandje ho mbiimbeli poheyali hapitha omilongo ndatu nahimwe, ho otahi lili, shaa ha lili ngaye ote tameke okulesha ombiimbeli handje hesiku ndoka, ngaye ote galikana, shaa nda galikana te penduka te yala ombete handje, tandi kiiyoga motshipala tandika ninga o tea ngeenge esiku ndoka esiku ndoka ngele opena omboloto, ngele kapunatsha esiku ndoka opuwo ngaano, ngeenge otehi kosikola esiku ndoka, shaa ndiikosho motshipala, ngaye otandi ka i brush, shaashi ondoole okwiikosha ike motshipala manga tandi penduka, ngaye tandi ka i brush ngaa tehi ne ndikuthe omeya ndiki koshe, sha ndamana okwiikosha esiku ndoka tehi kosikola, andi andi andi andikutha iinima yandje mbyoka tehi nayo kosikola, tehi ndika kwate o taxi ndihe kosikola, okuza kosikola. oteziko tandiya megumbo, teli ngele opunatsha tshokulya uuna ndaadha aantu ya teleka, ngeenge ondaadha inaya teleka, ngaye ote teleke ndele tandi li, shaa ndali otekutha otshilapi tshandje ndika yale, ndika lale moka tackshop kaandjetu, sha nda vululukwapo ngaye ote penduka katshona ngiya, ngaye ote penduka ndika dhane uukalata, ondoole oku dhana uukalata ko bar ngaa himwe hili puupepi nase, andihi ne ndika dhane uukalata, andika nyanyukwa pamwe naya kwetu, shaa lyafa lya toko ngiya ngaye oteziko andiya megumbo Andika landa omweelelo, andiya ndi teleke, shaa nda teleke tatu li, atuka lala andikutha natango ombiimbeli handje ohahi lili uusiku, pohetatu hapititha omilongo ndatu nahimwe, ha hilili natango ndi leshe ombiimbeli, shaa ndalesha ombiimbeli, andi galikana. sha nda galikana ndele natango inandi fa ndasa eemposi nawa, ohandi hi ne mongodhi, andihi komalungula ngele ondina ee data. negele kandina e data ohandi dhana oka- oka game opo ndise eemposi mbala.